Gilasi meɗinon uduɗe suede fu e ɗiaɓade. Ɗun laatanii leydi ndii masiiba mawɗo. Faa eɓe njatorii ɗun yo huunde non, ɓe pijanta ɗun, hitaande Sabii a waawaa haalde haala taariki leydi ndi tawee a haalaayi haala majjun.